No zaho aloha zany handeha hagnaniky vohitsy zay da fa gny raha fa omagniko aloha no mandeha tomboky igny dafa tsy maintsy ah misy trousse de secours agnaty sac-ko ao, kitapoko ao misy sakafo, misy rano, briquet, afo, misy mesa raha manahaky anizay fa ataoko vonona zany no handeha egny aho. Misy rano.